R'adigey adol adol ookuan orol adigey adol po adol di ke engo nyina eepho orol adigey adol po adol d k'engo nyin ophalabaal ologhi orol adigey adol po adol di k'esigey igbogh etumom sien ehma pho r'abirini pho orol adigey adol po adol di ke sighe igbogh r'ophalabaal ologhi engo burude pho ana r'ooniin pho ano adigey r'edighan dol di ehma pho romoogh ghan eepho okaraph oye ra/digh ehma pho obaghama ehma pho ra/tol adigey adol ku adol di resighe ghan ruukuan r'ophalabaal ologhi r'ime ke elogh ehma pho adigey adol ku adol ghalamo adinya ilgbia pho bin ebem ni mo adigey adol ku edi yira orol r'adol aruukuan r'ima redighan ehma pho so adigey adol ku adol di yira okpoe orol idiphe adinya igbia pho eyhaaph booni mo adigey adol resighe ghan ni oony di arol digey adol dol ookuan Adinya igbia pho ebem mo odo pho oony di aol idipho pho r'ango ghan ode pho ophalabaal ologhi so orol adigey adol ku adol di ekpe di kotol di k'esi ghe ophalabaal ologhi engo ode esighe ophalabaal ologhi engo ooniin bile ken nyina pho ken kengo nyina ken eepho di na ka tol kagee po ku adigey adol rema ghan ni kedeenaan ima oghiamsigh igbogh adigey adol so adigey adol ku iinighe orol adigey adol ku iimghe di obumoonu di r'amite abirmi pho k'atol because adigey adol pho r'esighe ghan ni ima pho k'erumom re/bila gham so adigety adol pho iyaar di na ka asighe ku amaanion digey adol i/lo emigh igbogh abirini phe ku eghi esi torobo iyaar na ka/tue amaanion adigey adol resighe ghan uwaloor pho enaan r'uwaloor pho ana ka connect eephomoghi k'edor iyar <hesitation> anyina ke bophoghi adigey adol pho adiphe pho adol di re/bi ghan oye diphe ku adol di ekpeanaan di obumoony k'atol adiphe ku adol di ekpe anaan di oo miin k'atol Diphe ku ado di ekpeanan di ode k'atol deey adol r'dol oghiarisigh adigeny adol ku inighe orol epu owa sighiton adigeny adol ku uimighe orol epu obeghi adigey adol ku mighe orol epu ikalaghian adigey adol ku mighe orol epu torobo iyaar pho epe i/nighe bo because adigey adol r'esighe gham eepho r'ima ku erumom ehma pho r'abirinu pho adigey adol ku nighe